We nnom quiooꞌ na mꞌaaⁿ naquiiꞌ tsjoom na mꞌaⁿcꞌeeñe ndoꞌ na ticueeꞌcheⁿ na watsooyoꞌ na nlꞌuu na tiljeiiyoꞌ ñequiiꞌcheⁿ na mꞌaⁿcꞌeeñeyoꞌ chaꞌ na catsueꞌ, catsueꞌ jom ñequiiꞌcheⁿ na meiⁿnquia jndye na nlacꞌuaa majeꞌndyo̱ majnda̱ seiweeⁿ xqueeⁿ ndoꞌ mandiiñe ndoꞌ xeⁿ na nneⁿ na cꞌuaa na ndyo cwii tsꞌaⁿ na nchii tyꞌoom jndye na nncꞌom mana nnto̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nntseixuaⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ na jom mꞌaceeⁿñe na ndyoquieeꞌ cwii tsꞌaⁿ aa na nntsꞌaanaꞌ na tachꞌeeⁿꞌ tsꞌaⁿ oo aa na nntsꞌaanaꞌ na nncwo̱ tsꞌaⁿ cwii quiiꞌ wꞌaa luaꞌ cwii nnom na machꞌee catsueꞌ, cwiicheⁿ nnom na mati quia na nncwjeeꞌ cwii quiooꞌ na nchii joꞌ joꞌ waaꞌ quiooꞌñeeⁿ mati mañoomꞌ matseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ndoꞌ maleintyjo̱o̱ⁿ juuyoꞌ meiⁿnquia xjeⁿ aa naxuee aa natsjom, cwiicheⁿ nnom jeꞌ ꞌnaⁿ na jom machꞌeⁿ joꞌ na jom quia na nncwicꞌuaa cwii jndye na meiⁿnquia ndoꞌ mati quia na nntsꞌeii jom cwii quiooꞌ na jndeiiti nntseixuaa quia na jnda̱ sꞌeii oo meiiⁿ na tijndeii xeⁿ na nntsꞌeii jom maxjeⁿ mꞌaⁿcꞌeeñe na matseixuaⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ na jnda̱ sꞌeii cwii jndye na jom nntsꞌaⁿ joꞌ chii luaꞌ ꞌnaⁿ na catsueꞌ mꞌaⁿcꞌeeñe chaꞌtso xjeⁿ tsuaꞌqueeⁿ jeeⁿ waanaꞌ na. Cjee na nñeⁿ ndoꞌ majeꞌndyo̱ ndoꞌ mati na nncꞌom jndye na ꞌñeeⁿ na tsꞌaⁿ na tsꞌaⁿwaⁿꞌaⁿ oo quiooꞌ na mati quiooꞌ na mꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ sa̱a̱ quiooꞌ na nchii joꞌ joꞌ chii jom nntseixuaⁿ ndoꞌ nleintyjo̱o̱ⁿ chaꞌ na nndii tsꞌaⁿ jeꞌ jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chmeiiⁿ luaꞌ cwiicheⁿ quiooꞌ na mati quiawaa na mꞌaⁿcꞌeeñe na nntseixuaa, na manom chmeiiⁿ jom jndyeti jeꞌ quiawaa na teijaaⁿ luaaꞌ na quia na nluiꞌ xeⁿ na mꞌaaⁿ tyochiꞌ waaꞌ tsꞌaⁿ jom cwii quiooꞌ na ma mꞌaaⁿndo̱ tyochiꞌmꞌaⁿꞌ chaꞌ na nntꞌuii juuyoꞌ ndoꞌ mati jeꞌ cwiicheⁿ nnom na mꞌaaⁿ chmeiiⁿ na cꞌuaa quiawaa manoom jeꞌ sa̱a̱ ñequiiꞌcheⁿ na mꞌaⁿcꞌeeñe na cꞌuaa oo quiawaa ma matꞌiomyaaⁿ machꞌeⁿ cwii jndye luaꞌ cwii nnom na machꞌee chmeiiⁿꞌñeeⁿ.